في أحد الأيام اكتشف طفل بغرفته لم يكن موجود سابقًا، فتح الباب ولجى عالم غريب مليان ألوان وحيوانات كلهم صادف هناك صديج جديد، جطة سحرية جالت إنه لازم يحل الألغاز مشان يرجع للواقع، كل لغز كان يحله يعلمه شئ جديد عن الشجاعة والصداجة، بعد ما حل كل الألغاز شكر أصدجائه ورجع لغرفته.